हम न नचला से निमन गएके <hesitation> चहाइसी कहेसे हम रहली दु क्लास मे पढ़ाईत । त हाम्रा गीत गयाके बारी सओख कहेसे हाम्रा अंकल हरदम से गीत बजाया मोबाईल मे पढे खूना । उ गीत सब सुन सुन के हम याद करे उ गीत सब हाम्रा बारी निमन लगे हाम्रा सुनेके । हम कायचोटी न कायचोटी जब स्कूल मे पढ़ाइट रहली दु तीन क्लास मे जाके कायचोटी न कायचोटी स्टेज मे गीत गेले बारी । हाम्रा बारी नामीन लगे गीतगायके हम लियका मे सोचे ज हम बरका होमना बरका सिन्जर बनाम कहके । हम कटान गीत गैसी आवी गीत गैसी मगर आवी सोच हाम्रा बदल गेलेबा हम आवी किसियों करएके चहाइसी दुनिया के लागि आपण देश के लगी । ऊहएलगी सिंगइंग मे हाम्रा ओटन मतलब माँन नजाइया मगर हम घर मे गिटार कीनन के रखले बारी । ज काभों कल जब मान करैयार त गिटार बज़ के टंक गीत गलिसी गीत गयाल से तनक मान के जतन दुख दर्द सब ब दूर होजाइया उहएल गीत गयाके चाही ।